إذا كان عندي خيار بين الإستكمال الموسيقى الكلاسيكية أو العصرية، أعتقد بفضل الإستماع للموسيقى العصرية، السبب إن الموسيقى العصرية تعكس روح العصر الحالي، وأغلب الأحيان تكون مرحة وملهمة، وتناسب مزاجي في معظم الأوقات، طبعا الوثيقة الكلاسيكية مميزة ولها جمالها، نفس الموسيقى العصرية بتخليني أكثر تفاعلا مع اللحظة، مشاعر مباشرة وإسلوب حياة يعبر عن وقتنا.